To nyyiso okyi ano shishi no ogyo weno ni shumotu weno neshi neshi dami, eno ni ni nyyiso ogyeho kpo ogbogbo ki ikweyi nu aweta, ishi oni ngyelo nyyiso ko bo owuso, nyya miyun ya wigye igye kotunehe, igye koza neshi neshi no owuso ya ni wato ozani ngyo mo woza ni owuso ya dami ga iti kpi kwo ozani nmo yaya dami kwo ozani nyya yimu mo ona ya dami nyya shi iye ko owuso ya yogwu ishi oni out hin ya shehe neneshi so awozani nyya ya nyee ni nmi iri kishi oni okyi pyu ni nyiso oni oweno neneshi dami ngyelo ki gese ni wozani ebe ko oko ni ngga ya ni nki kwikye wole isheno ni ngyo ma kamo oje ni nyya ishi oni ni shumotu dun kwa nkela oye, azela ni yoko kpa anu kweyi ela ni wa moza ni woza neneshi ni na ajama nyee kiba gege ko gbimu kiba za awozani kiba ya ni ba fu itikpi hin ni. Ngyo wole ni gyo ma kamo kai ngye kamo kai ozamani ni nka ni woza neshi har nse ba yeko kpa anu to oya yo out hin ya sha ami kuma ya shout nehe do owuso ishi oni ya wigye ishi keno oma onose byono agyo kwikye wa gbayi ole bya ami kpa ayileke kpa ano onya hin aha kiba koka koza ni aha ma ese kozani aha ma ese kozani aha fu bwebe kasha mita awolamu ni gyolo wo oneneshi ki bifu nu agyo kiba ko oya woza kotunehe ozani ama ese byo oji. Bya ashe ni gyolo yo je ni woza wo ki igbashu, aha man gyolo wole aba mo to ayi lekeke, aha fu shini ala ma ki gishi shala ki wa yiri kawoza ni, nkini owoza ni aha anyakwase pin ki ba ya la kwe owela koka la na aha man gyo saba ko olamu ni aba bmo, kamo afase otu aha ma gyo wa ishole aha kiya kyela ka kiya gwo so that nkini aki boso oki na gese ahan ki gege ko byo alamu ni ya sha ase otu dede ni ime nkini agyolo sake ki gi ikweyi ko agya, mesama agyo go ogya ni aga ma aba ke woza neneshi ole ha aha man kiba fu ba biyiwa ole ka kiba wa yo aha kiba yo owe ni aha man kiba mo mona woza neshi, ashe ki bwe ebye kiwa, okiwa wa fu, kwo owona rore kwo owono kwokwu kwo owo oyingye ko yingye la kwe ela koka la nyee mani mani aba fu bwebe ki iyika. Kuma ishi nyee ni ngyelo mani nyya foza ebe kase awoza ni ya shamotu, otu hin ya shehe kuma nyya kamo oza lemani woza ni ase kamata kini oya ya ishi nyee naka wishi na shobiya ni lo. To ngyolo ki bose ni gyo ma kamo ashe gyo ro oje ngole nu no wawa gbi igwu kozani, no owoza neneshi ami ma kiya ra kiya wo ole hin sha ayin ma na kifu bwo ozani dede byoni ana ni ra gole nu no oya ka na ami ki fo ni. To ishini ngyolo wa na aba yoza mani awo onose mini oma. Ako otukpokyi aha gwede do owuso ko oza neshi no oyaha ni. To ishini aha nyiso afu neneshi da hin, aha ki ba labo koza ni aha bawa kamu kai aha bose, aki wole aba wa yiri koza man ma, no oshoshi naha ya ni so nkini hari ogyo mo olamu ni wo oneshi lalo i otukpky oni byaha yiso aki ba ge ko ka da ayi ka kamo to ozani awo ya mani kere ka ya mani kelo sobo da oya mani ogbo neneshi ipu nu lo ama nkini ogyo yo olamani ashoshi dawo to alema byo aha kiba kya ayika tu ishi na kuma gyo gbela mani na kyo ole ka tu na kya ayi katu na ayika zogwu ko za ni ba ya, awoza ni shaha otu ni aha ma ki ba yotu nehe ikweyi nu kotata, awoza ni ya wo ozala lo ni aha kuma kiba shotunehe do owuso ifunu. To nkini agyo miri ka ba yiri kaoza lemani man awoza neneshi da aha la kuma osha otu ko moma. A'h byo ole aha gyolo wa na mola ga ole, otu ka ya shehe, dumu otu ka gyo sheh na mola gwa mi aha kiba kamo ikyemi na mola gwa mani aha kiya ngmi in yawo ya sho ozani ya yi inyawo ya sha ni. Aha kiya ngma kiya gwa, aha kiba mola byo ola gyo gya mani ni ebe ya yu neneshi aha kiba moto, beri ahan ki labo kozani aha ba mani, na ba foje bwi ipu nu kiya bwebe ka ayibo kwo oza ko mona kole, aha bo gwoza lmani da ayileke ba ma aha ba ma, nyee ka gyelo ba ma ni aba kpo ikweyi ba ishi oye na agyelo wa yiso otukpokyi akiya gege adiyika oka a-ozana ama ene ni, oji no ofu bwifunu, aba, kamo aa anu oni moza mani anu fu, anu manu moza, manu anu fu, ani ya mo oza mani, ani fu to agyolo fu mani aba yamoji shan gyishi koza lemani, aha kiba kamo to ahan yama shan gyishi, oyama shi gyishi ogyolo yama lo oya gbo ogyogye ifunu lo, to agyolo ba yamani oni otu ka yasha aki ya shotunehe ifu kawo za lemani. So oza nwashika de na agyolo ya ni woza kotunehe ah gbishi na aha bawa bagye ba ko ni. Aba ko otukpokyi, aba ko ishe no, aba ko onese na webe ko gbola nwashi ka.